أكثر شي طريف صار لي, كان يوم كنت أجهز لحفلة مفاجأة, واحد من أصدجائي كنت حريص أجيبه من البيت بدون ما يدري, لكني نسيت أوقف المنبه وصحيت متأخر, لما وصلت عنده كنت لابس الملابس مو متناسقة, مع ذلك كملت الحفلة, الكل ضحك علي وصديجي استمتع باللحظة, الضحك ما توقف, وصارت الحفلة أحلى, لأن الكل كان يعرف إن كنت مستعجل, دايماً اتذكر هالموقف, واضحك عليه.